Tsy dia haiko loatra ny anton'iny marokoroko iny. Mety hoe resaka endrika, mety hoe mahatsara endrika kokoa an'ilay vola madinika angamba ilay izy. Na mety hoe tsy haiko hoe mety ahafantaran'ny olona jamba an'ilay vola ve hoe mikasika an'iny izy dia fantany hoe ah! vola izao ty.